komiði sæl við skulum kanna málið lygni augum tugþúsundir kílómetra grána á leiðinni til fyrir háttinn þetta leikrit er um hjón sem heita Siggi og Maja þau eru komin til skipta dánarbúi gamallar konu sem er látin þau finna

sem snerta viðkvæman streng í hjarta þeirra og síðan mætir hin gamla til leiks og allt getur gerst leikritið er Hörpu úr ritlist við Háskóla Íslands og skrifað undir handleiðslu Sigurðar Pálssonar

á aðrar brautir mig langaði að mæta þessu verki sem leikstjóri við þetta verk ég var svo ástfangin af þessari hugmynd að ég varð ekki rórri fyrr en ég var komin með til að leika

með mér og síðan var þetta frumflutt á Listahátíð í Reykjavík síðastliðið vor á Listahátíð var verkið reyndar ekki flutt í Reykjavík heldur á Snæfellsnesi Mývatnsöræfum og Fljótsdalsheiði fólk kom á staðinn gekk í tuttugu til þrjátíu mínútna

inn í tjaldið hlustaði saman á klukkutíma

verk fékk svo te og

og fann svo sína leið heim þetta var stórkostlegt ævintýri að fá að fara með verkið út í náttúruna ég með vorinu ég tek á móti þér í skóginum við leggjumst

á

horfum á klístruð laufin opna sig og horfum á klístruð laufin bera við himin næturhimin horfum á nýfædd laufin

við næturhimin laufin sem munu skýla okkur fyrir sprengjuregni laufin sem munu hylja sundurtætta líkama okkar hver er munurinn á að

þetta verk úti í náttúrunni og

hér í Hafnarhúsinu þessu manngerða umhverfi þegar maður er kominn inn í tjaldið er í sjálfu sér enginn munur og það er svo merkileg tilfinning við vorum að frumsýna á sunnudag þá kom þetta svolítið yfir að leiðangurinn

við fórum um landið upp á heiðar

öll þessi náttúra sé hérna inni þannig að þegar við komum inn er enginn munur þá erum við saman að hlusta

á verkið en það er öðruvísi að koma að verkinu við höfum gengið þessar

út í port inn í tjald þetta er ofboðslega spennandi innri og ytri veruleiki sem okkur er svo tamt að aðgreina og verkið hverfist

svolítið um innri og ytri veruleika og hvernig þetta talar saman ást okkar var eins og

þú hefur unnið mikið með náttúruna og náttúrunni

verkum þínum hvers vegna hvers vegna ertu svona hugfangin af þessu mér hefur fundist náttúran víðernin öræfin hálendið auðvitað ströndin sjórinn vera einhver fara í til að skilja mennskuna hið innra öræfi sálarlífsins víðerni tilfinninganna fyrir mér er þetta bara þakkargjörð að þakka fyrir tengslin við náttúruna og listina má þessa dagana kynna sér

í sinni fyrstu einkasýningu hér á landi titilinn og byggir á vísindaskáldsögunni Somnium eftir

þar er landslagi tunglsins lýst og jörðin skoðuð frá því sjónarhorni og við það er fléttuð saga íslenska stráksins

sem rannsakar heiminn og stjörnurnar mér fannst fallegt þetta breytta sjónarhorn þetta að vera að horfa á jörðina frá

vísindin á einni hlið og tækin og síðan þessi meiri mystíska mýtólógíska þekking

rými fer fram samtal á milli tveggja

hreinu efni sem eða eitthvað sem maður getur horft á í smásjá en á sama tíma myndast myndir sem

að horfa á frá langt í burtu

að vera nálægt og vera langt í þetta verk er sem sagt skilti í rauninni sem er búið til úr

sem snúast og ein hlið er klædd með speglum á sama tíma þá er þetta náttúrulega skilti auglýsingaskilti tæki þannig séð þannig er ég að hugsa um stöðu tunglsins

í dag þar sem við erum að nálgast fimmtíu ára afmæli fyrstu

mjög aukinn áhuga á nýjum leiðangri til tunglsins bæði í

það í samhengi við nútímann nái að halda sínum dularfulla krafti